ia, fampiasana imprimanty io zen̈y ai alain̈y zen̈y taratasy afaka an̈anaovana fôtôkopi zen̈y zio, misy raha zen̈y efa eo taratasy in̈y dia, ampitombo <hesitation> an̈anaovana hafa koa. Aviô zen̈y mety an̈anaovana impresian zen̈y maha imprimanty izy an̈aboana raha an̈atin̈y ordi ao an̈aty taratasy.